Tampin panga aunda tun tsu aparauma. Aparabodia ne tun insolone, ausolone, tun hilone, tun laces or fastener ni ta. Tsu apara tun hihimi kan ke achunglam kovartuhi ni ta. Tun insoloma tsu tu achung, pekok chung, <hesitation> genuaya omsi ka ni ta. Tsun aousolomu ne ta tumi tsu. Heta pekok pona, heta tsuat kan rap tu. Aousolan tsu tu kan ke pa, kan ke noisi, tsuat ne na konteknei tu rakha ani ta. Tsun tu insolone, insolone na inoposita. Tsun hilone lea tsu tu. Heta kan ke, kan ke nun, kan ke ardui om nalaiwe sapotu tu angkha ania. Ni hihi, ani kami, <hesitation> a rear part kami ke pekok nun lampang ka aileveita. Tsun ni alaspewa tun tsu laces or fastener ni ta kami kan pekok ati tai tu ataknei milo nana. Ni lea kan konforta tana. Heta atun betu oma ni ta.